May etu taaru, naarək gbanaarə gbasəmay, anarawtaaru, anara narək, an arawgbanaarə kome. Samay, sa etu sa taaru, sa naarək, sa gbanaarə, sa gbasa may, sa naraw taaru, sa nara naarək, sa sa narawgbanaarə, rarək. Rarək sa may, varək sa etu, rarək sa taaru, rarəks naarod rarək sa gbanarə, rarək sa gbasagbasa may, rarək sa naraw taatu, rarək sa nara naarək, rarək sa naraw gbanaarə, rarək s akome. Rarəksa kome samay, rarək sa kome sa etu, rarək sa kome sa taaru, rarəksa koem sa naarək, rarək sa kome sa gbanarə, varək sa kome sagbasamay. k rarək sa kome sa naraw taaru, rarəksa kome sa naraw narək, rarək sa kome sa naraw gba naarə, zūū ete. Zūū ete sa may, zūū ete sa etu, zūū ete sa taaru, zūū ete sa haarək, zūū ete sa gbanaarə, zau ete sa gbasa may, zūū ete sa naraw taary, zūū ete sa naranaarək, zūū ete sa naraw gbanaarə, zūū taare, zūū taare sa may, zūū taa resa etu, zūū taare so taaru, zūūtaare sa naarək, zūū taare sa gbanaarə, zūū taare sa gbasamay, zuu taare sa narawtaaru, zūū taare sa naranararək, zūū taaresa narawgba naarə, zūū taare sa kome. Zūū taare sa kome sa may, zūū taare sa kome sa etu, zūū taare sa kome sataaru, zūū taare sa kome sa naarək, zūū taare sa kome sa gbanaarə zūū taare sa koma sa gbasamay. Zūū taare sa kome sa naraw taaru, zūū taare sa kome sa naraw naarək, zūū taare sa kome sa naaraw gba naarə, zūū nare. Zūū nare sa may, zūū nare sa etu, zūū nare sa taaru, zūū nare sa naarturnk, zūū nare sa gbanaarə, zūū nare sa gbasamay, zūū nare naraw taaru, zūū nare sa naraw naarək, zūū nare sa naraw gbanaarə, zūū nare sa kome. Zūū naresa kome sa may, zūū nare sa kome sa etu, zūū sa komesa taaru, zūū nare sa kome sa naarək, zūū nare sa koma sa gbamanrə, zūū nare sa kome sa gbasa may, zuarūnare sa konu sa naraw taaru, zūū nare sa koma sa nara naarək, zūū nare sa kome sa naraw gbanaarə, pargəl mal. Pargəl mai sat may, pargəl mal nə etu, pargəl nə' taaru, pargəl mal nə naarək, pargəl mal nə' gbamarə, pargəl mal nə' naraw taaru, pargəl mal nə anaraw naa rək pargəl mal nə' kome. Pargəl mal nə kəme sa may pargəl mal nə' kome sa etu, pargəl mal nə kome sa taatu, pargəl mal nə kome sa naarək, pargal mal nə kome sa gbanaalə, pargəl mal nə komesa gbasamay pargəl mal nə kome sa naraw taaru pargəl mal nə komesa naranaa rək, pargəl nə komesa narawgbanaarə, pargənl mal nə' rarək. Pargəl mal nə rarək sa may, pargəl mal nə' rarək sa etu, pargəl mal nə' rarək sa taaru, palgəl mal nə' rarək sa gbanamə, pargəl mal nə rarək sa gbanamə, pargəl mal nə rarək sa gbasa may, pargəl mal natuarn rarəksa etu, pargəl mal nə rarək sa taaru, pargəl mal nə rarək sa naarək, pargəl mal nə rarək sa gbaunaarə, pargal sa rarəkaa gbasamay, pargəl mal nə rarək sa narawtaaru, pargəl nə rarək sa rarək sa naranaarək, pargəl mal nə rarək sanaraw gbanaarə, pargəl mal nə rarək sa kome. pargəl mal nə rarək sa kome sa may, pargəl mal nə' rarək sa kome sa etu, pargəl mal nə' rarəksa kome sa taaru, pargəl mal nə rarək sa kome sa naarək, pargəl mal nə rarək sa koma sa gbanaarə, pargəl mal nə rarək sa. Kome sa gbasamay, pargəl mal nə' rarək sa kome sa naraw taaru, pargəl mal nə rarək sa kome sa naranarək, pargəl mal nə rarək sa kome sa narow gbanaarə, pargəl mal nə zūū ete. pargəl nə' zūū ete sa may, pargol mal nə zūū ete sa etu pargəl mal nə' zūū ete sa taaru, pargəl mal nə' zūū ete sa naarək, pargəl mal nə' zūū ete sa gbanaarə, pargəl mal nə zūū ete sa gbasamay, pargol mal nə' zūū etesa naraw taaru, pargol mal nə' zūū ete sa narananrək, pargəl mal nə' zūū ete sa naraw gbanourə, kpargəl mal nə' zūū ete sa kome, pargəl mal nə' zūū ete sa kome sa may, pargəl ma'nə' zūū ete sa kame sa etu, pargəl mal nə' zūū etesa kome sa taaru, pargəl mal nə zūū ete komesa naarək, pargəl mal nə' zūū ete sa kome sa gbanaarə, pargəl mal na zūū taare. Pargəl mal nə zuu taare sa may, pargəl mal nə zūū taare sa et, pargəl mal nə zūū taare sa taaru, par gəl mal nə' zūū taare sa naarək, pargəl mal nə' zūū taare sa gbanarə, pargəl mal nə' zūū taare sa gbasa may, pargəl mal nə zūū sa naraw taaru, pargəl mal nə' zūū taare sa naraw naarək pargəl nə zūū taare sa naraw gbanaarə, pargəl mal nə' zūū taare sakome. Pargəl mal nə' zūū taare sa kome sa may, pargəl mal nə zūū taare so kome sa etu, pargəl mal nə zūū taare sa kome sa nga taaru pargəl mal ni zūū taare sa naarək, pargəl mal nə' zūū taare sa kome sa gbanaarə, pargəl mal nə' zūū taare sa kome s agbasamay, pargəl mal nə' zūū taare sa kome sa narawtaaru pargəl mal nazūū taare sa kome sa naraw naarək, pargəl mal nə zūubbar taare sa kome sa naraw gbanaarə. Pargəl mal nə zūū taare sa, pargəl mal nə zūū nare. Pargəl mal nə zūū nare sa may, pargəl mal nə' zūū nare sa etu, pargəl nə' zūū nare sa taaru, pargəl mal nə' zūū nare sa mare pargəl mal nə' zūū nare sa gba nau rə, pan gəl mal nə' zūū nace sa gbasamay, pargəl nə zūū nare sa naraw taa ru, parəl mu nə' zūū nare sa naraw rək, pargəl mal nə zūū nare sa narawaba naarə, pargəl mal nə' zūū nare sa kome. Pargəl mal nə' zūū nare sa kome sa may pargəl mal nə' zūū nare sa komesa etu. k pargəe mal nə' zūū nare sa kome sa taaru, kargəl mal nə' zūū nare sa kome sa narək, paw gəl mal nə' zūū nare sa kome sa gbamaarə, pawgəl mal nə' zūū' nare sa kome sa gbasa may, pargəl mal nə zūū nare sa kome sa naraw taaru, pargəl mal nə' zūū nare sa kome sa naranarək, pargəl mal nə'zūū taaro nə nare sa kome sa naraw gbaraarə.